Një umbrell përbëhet nga shtylla centrale, dhe nga brinjët që mbështesin mbulesën. Brinjët shtrihen kur umbella hapet, duke formuar formën tipike të kupolës. Mbulesa, solitamente e bërë nga pëlhura të papërshkueshme nga uji, është ajo që mbron nga shiu.